To e ɗum waɗa haala singapore, nder finaa-tawaaji maɓɓe ɗon ko ɗum wi'ata kiasoism. Concept culture ɗoo, concept fina-tawaa ɗon, ɓe ɗon njogii-ɗum, ɓe njogii-ɗum, ɓe naftira-ɗum to lesdi maɓɓe.